Omurimo ogu ndakora, omurimo ogu ndakora ndi manager w'ebyokurya n'ebyokunywa mu hotel. Konka mukubeera, mukuba manager, ndashanga nyine omurimo gw'okukoragana n'abantu, abagyenyi biitu n'abakozi kandi nigwe murimo gundakirayo kukunda, na ntakagiire n'okukora mu hotel nka ndakora, nkandakora n'ebitore by'aba- by'abantu hariho ekitongore eki nandakora nakyo tura turareeberera Abatwa, Abatwa ni- bari ogw'okwe Kabale munda turababuura engiri, niija naashanga ariryo naashoma n'okushoma ery'okukwatagana n'abantu so mbwenu omurimo gwangye ekindaaasa ku- ku- muburingaaniza n'okukoragana n'abantu.